Jinhä äj ntäkmä tambien nä'ijtyaju't sarten, de nä'ijt sarten de aluminio, de teflon, äj nkasito de aluminio, de peltre. mesyajpapä't jenä wa'ku't ntzäjkyaj äj wi'k'ku', y cocina'oj mespamät käpi mespamä't juktä tambienh nä'ijtu't o'myajupä äj ntzika mesyajpapä't wa'ku mas mäjata'mpä wa'ku't ntzäjkyajupä äj wi'k'ku' cuando minyajpa ä une', minyajpa äj ntäwä, mi ku'tyaj jenä entonce nätzäjkyajpa't kyu'tku mas jikya'nhojmä, mespa't mas mäjata'p äj ntzika' jinh juktojik y nä'ijtumä't estufa tambien mespa't kämanhta' äj ncaso ja'ku't ntzäjku äj sopa, ntzäjku äj arroz, u ntzajku tambien santenh de teflon nä'ijtu't wa'ku't se'tupoj äj mpollo, u otras verdura ntzäkpa't jetyojmä, jejtzye consumido pero jejtzye kämanhta'kpäti't mespa jenä äj nkosina'ojmä, y äj sake'i tambien nyä'ijtu traste, myespapä eyata'mpä kämanhta'mpä charola, kämanhta'mpä vasu titya'p jyu'tpapä 'yujku' titya'p jet'tyät mespa jenä.